إذا أول مرة تركب السيكل، الأفضل يكون لها سنادات، عشان ما تطيح فيك، لين ما تتعلم تتوازن فيها، وإذا لا سندات يكون موضوع مرة بسيط، تمشي وحدة وحدة، وما وما تتضايق من أي شيء، شوية شوية تشيل السندات وتتعلم تتوازن.